<noise> tib martiy xkiꞌn loma tipta, diꞌltsa giend martiy zolila nika gakda bekwaꞌn izaꞌma. Chut nanda chu nak minn uyab gik ux̱ixkwaꞌ martiy ber martiy nak tib guꞌn nak guꞌn tipta xkiꞌn loma, <hesitation> x̱iꞌk ix̱ixkwaꞌma tib guꞌn, tib mes, tib siy, tib lon, or knu nak or lëꞌ tib martiy nkiꞌn par ikiꞌtsma klab gunu, saꞌnda diꞌltsa giend martiy nika gajda bekwaꞌn guꞌnnma. <noise> gana martiy nkiꞌn dele bata diꞌltsa ba xlaꞌnma izoꞌbma tib klab chu yu o dele bata or knu nkiꞌn martiy loma. Gana diꞌltsa xlaꞌnma bekwaꞌn itsilma diꞌt zobzë klab or knu nkiꞌn martiy loma dzekna xka lëꞌma koliaꞌ klab lo gik martiy zaꞌksa x̱ixkwaꞌ tib lger par zak kwaꞌ klab yag saꞌnda lëꞌ xkisa ñama nika gakda kwaꞌma klab knu.